Ima anggo saro disadun mandokon na anggo <noise> adong na mandokon na manyilidiki, namanyalidiki i biasana i topotkon kahanggi na, sian ayah nia ima isapaan sude, aha ni latar belakang keluarga nia? Latar belakang ni keluarga nia, aso binoto sanga songondia kelakuan ni keluarga nia i ihuta i, molo songon <noise> i sadun dung sidung di sapaan di slidikan keluarga nai sanga songondiana biasana i oban <hesitation> keluarga niba tu <hesitation> sadun tu keluarga ni <hesitation> adaborui, isapainama masalah tuhornai sanga song- sanga sadiana, molo dung sidung isapai tuhorna i! Biasana terus mai mar pokat sahutai! Isi ma i aha kahanggi, mora dohot anak boruna, untuk mang aha <hesitation> keluarga nai sanga songondiana masalah tuhornai, masalah <hesitation> parmasak nai sanga <hesitation> dohot sudema isi aha i pa <hesitation> pecetkon sude isi, molo dung sidung masalahi mar- mar aha sahuta i. Ima torus musengi aha mai dialog pokat museng mai dohot, guarna dong raja raja na <hesitation> joloi, dung i aha raja raja i najoloi, baru i tentuon mei si tanggal nai sanga tanggal sadia hari ha nai. Baru anggo dung di ahaon hari ha na, <hesitation> i undang ma sude kahangggi dot mora nasian na daoi, dung i <hesitation> dok- dungi dokona sudena diundang koum koum sisolkoti, baru idoko- idokonna mai si hari na tepat nai sanga tanggal sadia bulan sadia taon sadia, dung itentuon taon nai, baru i aha ma i paboa ma tu koum ni adaborui sanga <hesitation> tanggal sadia bulan sadia taon sadia, molo dung cocok sude di <hesitation> rasa dia da koum ni adaborui, pajadi ma tanggal i. Molo dung i aha tanggal na <hesitation> ditentuoni baru ima, sima ia acaraon pesta nai, dungi aha? Pesta nai inda <hesitation> dung diacara ni pesta nai adong dope guarna namarsidangi aha ketua ketua isi mandokon, poda poda ni namarbagas on. Dung di hobaran isi sude dung sidung mandokon kahanggi mora dohot anak boruna <noise> baru i paboatma na marbagas i mulak tu, tempat ni alaklaina. Molo dung sidung sude acara nai! Ima ibaen muse songon adong slamatan i <hesitation> dokon na songon martarimo kasih tu kahanggi mora dohot <noise> anak boruna- anak boru nai bagas i, mandokonna so <hesitation> marlancar acara nai!. Baru dung sidung acara nainan, dung sidung acara nai dung i pabuat boru nai mulak tu bagas ni alak lai i, sima ahana sidung acarana.